والله البزورة من خمسين سنة كانوا أكتر سعادة من دحين، الحين كل بذر بوزه في جواله ما يرفع راسه من تل من تلفونه، أما زمان كانوا يطلعون ويلعبون ويحركون جسمهم ويتنططون ويسولفون.